Adama in risali faidirteka awalinkilka <hesitation> bism allah alrahmani alrahim kafayosa, isimtani fayosa asayid felan alfelani fayosa, inenbatoni <hesitation> shokra ein banjid maleka ein <hesitation> banja inenbata <hesitation> idirter tir.